Seseti koo <hesitation> ko ripe kurgati, ripee ngokas chito kopune yoo kokakoyoksa koro chito ne nematapune yotok, matanyonii kurgati. Kokakoyoksa inai ilee miii chito nematanyoni kurgat. Seset akot ngirue kemoi, komee arokeni, amuu ngoker kiit aketukul nekapun kurkat kokako yoksa. Seset kopa maana itindoi eng ripset, seset koripini ripee ngokaik ripee akot tugaa yameche kechori, ikase kakoyoksa seseti inai ilee mitee kii, seset ko tiondo nekaran nepo kurgati eng ripset.